Ɓǝtɨ ya hwuna leyo, hɨn ɓwaarati. Yǝ nuwogi ɓwaare dɨ kpeyo, tǝna mwasari a vor ɓwaare, na maɗǝ a nduko a vor ɓwaare. Hɨn ɓwatati, meeti, na maɗǝ a nza hwoɗye a ɗɨm murǝ ɓwaara. Ite yǝ sɨngi a mwasari, na parǝn ji hawti, tǝne dɨ hawi ka kǝr vaakye. Tǝne dɨ hawi kɨr-kɨr ka kǝr vaakye. Na maɗǝ a parǝn tǝne dɨ kǝr vaakye. tǝne dɨ hawi. Anngɨn a nɨnyi na ɗɨk na a lee lyente tǝna dɨ ɗa. Ite tǝna dɨ ɗa lyentɨngɨn, hye kana niyotǝna boyi le, a hina zǝ gaashe karǝn a kwamǝtǝ na dɨ ɓǝtɨ sǝ hasǝ tǝna dɨ boyi. Dɨ bee hɨn ɓe lele a maɗǝ, na leyo a nǝ satǝ atɨ, lyente tǝna dɨ ɗɨk dɨ dǝ kote pepe. A sɨ dɨmǝ nza hwode supo, hɨne dɨ hawi hina ɗɨm sɨ-zɨmtǝ a vor sǝrǝn. Je denǝ kuma Tǝna dɨ ɗɨmǝ mya mbwa gǝrǝn taa kǝnshe a hee tǝna dɨ muɗǝ bǝlshe darǝn dǝ. Sa na dɨ mwo atɨ na boyo sɨnǝ a nǝ satǝ atɨ, lyentɨnǝ yǝ sɨngi a ɗɨk di dǝ, lyentɨ pepeti a ite na leyo a nǝ satǝ atɨ, supo, hye kana niyo na tak tefi a nza, taa ama dǝ ma ɓa ɨllǝ gǝkɨlǝ nda vi nda vi ka je de. Sɨnǝ sa ɗɨki na ɗɨk dǝ na gǝkɨlǝ na ɗa lyentɨngɨn, na kwoɗǝ lyente yǝ jigi a kǝni. A hawtǝ, hawtǝ nǝ pepe, ɓǝgǝn, ɓoole janga. ye kana niyo ɓoole a janga na maɗǝ a nggur nggyeɗye de a pɨrǝ kaake, hɨn ɓa ɗɨma sa ɓa gwa di ka je de, ka hǝmɨ hwode. Hǝmɨ hwode na ɗɨmrǝn, nzǝ-hawti, sɨne dɨ hawi kɨr-kɨr. hina peyo. Shinǝ, tǝnǝ pepe a niyo, na maɗǝ a pa yǝ jigi karǝn ka kǝr vaakye. Ɓǝtɨ hɨn matɨnǝ dɨ bwee lanǝ hɨn kwaati. Hinǝ dɨ basa haa da vaakye. Hye kana niyo na ɗɨm vaakye, haa vaakye a gǝ dǝ, hina dɨ hina dɨ a wudǝ hina kasa, hina ɗa sa ka. Sa na dɨ boyo sɨnǝ a nǝ satǝ atɨ, lyentɨnǝ nggi gwa di nggi gwa di kɨr-kɨr, nggi gwa di kɨr-kɨr a ite a nǝ satǝ atɨ supo na maɗǝ na nggur se de a na hawo ka tɨfa, na ɗǝr dǝn, na mbwa gǝ je de a vɨnǝ kǝnshe. Sɨnǝ sa na sa na boyǝwnǝ ka hɨn na gǝ ka nza shi a njiya ɓashama. Nzatǝ a vor njiya ɓashama a nɨnyi arǝ kɨr-kɨr. kuma haa dɨ nɨnyi ka sate atɨ, hɨn ɓwatati meetɨ, sa yǝ jigi a kǝni sɨnǝ a na ɗyegǝnǝ tǝna kǝni kuma haa nɨnyi kan kɨr-kɨr,